Pau pau ninianina maifania laoma ga. Aguagu fouga. Pau ga aguagu alogai aguagu einoka alogaina, <hesitation> alagai laikai, papiau agao agao <hesitation> a alogai. Aufa aufa'a miau aisai, a ni'i, aufa a'aguagu aloiai. Aguagu, aguagu alogai ga, pakapula, moni ikapa falogo, pau aguagu alogaiga, moni mao alokapa, moni mao emuai ageka, aguaguga eilikae, gaina ifa aninapauma laifani'i. aguga alogaiga. papiau moni mao ekepiaulaisa, o moni mao keagaga akekepulaisaga, <hesitation> keafi gapunini alogaina, ke papiau mao, moni keagaga mao kepakokoi, ei oguagu afa eilikae, ei aguagu afa eilikae, gapuo faifea, falao famai, a. Moni fapiaulai'i, aguagu fai'ilikae, fapinauga foama feka fania, gaina amui, gome, gaina amui afalakapai sama, agaulau alogaina puo, agaulalu alogaina, ulalu agaisa aufakina. <hesitation> ma'a maunina, ague alogai faifea fapinauga, moni amui maofakapai, gakoa a'aguagu feilikae, agugua <hesitation> aguagu feilikae, ma'amauiniai ague alogaiga. Ga faguoma fagu. Falaulalu alagoina. Falulau alogaina ke a safa faima. Kapa maoai agakapai kai a safa faima, gakoa, deo fepalaginia. Deo eague puo, deo eague puo, deo fala'agege aino. Deo ia. Gaina, kapa akaikia alogaina, aguagu ga, deo <hesitation> feagu, gakoa fepalagania, mino veloi, egainai opolai, laifania koa opoi age palagania, mani aguagu, ilikae amul agakapai, moni alafaoma, moni fakapa, aguagu feilikae, againa apolai veloi agafia. Agofi'i samagai agu velo. Ke kapaina akapai, moni apulutsi agemo afui, isafa fapuafuni'i. Moni a ai apapinaugai'i, moni feloi, apalifui'i. <hesitation> gaina amui faisa maeni'i, samaga oi alalao, oi <hesitation> lau, ia agalao, agauki. E gaina amui, fogaiai moni akaikiai apalutsini'i, safa againa amui safa ia a moni fauki aga, amu gaina akaikiai gae <hesitation> apapinauga lififuni'i. Gaina safa ke gaina amui safa faisa maenia <hesitation> a faima, inuinu koaopoi, gaina amui la kuku ka opoi gaina amui, moni e'ele koaopoga aoma kai, moni akaiki'i apuakei, kai gaina amui aga puafuni'i samaga, kagu <hesitation> Moni aufakina emuai ageka aufakina afaolologo kai gae kapai <hesitation> alapuafuga samagai aufakina ia eaisai moni ageka afaefua. Puo gaina amui aga kapa akaikiai, life alogai aga kapaina fakapa fagu felo aga, faifea moni keagai fakapuga moni ikapa falogo kapaina agakapa moni agekoko famili agepalagaina aga epealai ke ekoko afuga falogo safa, gapuo gaina aguaguai agaisa mainia samaga, ia aguagu felo agemia.